Suurma njééye; manjaguma njééye; mankagne njééye; fuulama fu jééye ma ngo ringi dongtu. Surwama ngo ringi dongturi dé, ma ni mu dongtu surwama-nfu-nla yéye dé. Di kiriyolema. Mbon-su-e- e-dongtuma yangh nkumuni ni: suama laari. Mbangh yanghma-niirone miingh kama: suurma laari, manjaguma, mankagne, fuulama ni mu dongtu, nla yéye dé, surwama ni mu dongtu nlaa yéye, hiin.